Ny olombelo afaky mahafantatsy karazam-borona folo ka hatramin'ny roapolo amin'ny alalan'ny feony avao. Io da mianky amin'ny fahaizan'olo igny. Da maro ny vory <hesitation> azo avaha amin'ny alalan'ny feo; ohatsy fotsiny izao ny voromahery, ny voromailala, na ny vorompotsy.